अ तेक्नोल्जि हुमन् रेलतिओन्शिप् अव्, रेबे दि न्गसर्न दुन्ग, जुन्ग् अ तेक्नोल्जि नि अरे जुन्ग् अ जुन्ग् रेलतिओन्शिप्, अ जुन्ग् जय्कव् शिनैअ, जुन्ग् नि अबै, अबु, मदै, ए जय्फ्र जुन्ग् निक्रुइ बेसेब किलोमितर् गुजन अव् दुन्ग, जय्फर्को जुन्ग् खन् क्सिअव्न् थन्ग् न ने लगुहुम् न न लगुहुम् न हैअ, नैन न नैन हैअ, अ जुन्ग् बे, हि तेक्नोल्जि नि क्सिअव्, जय्कव् फोने नबुन्ग, बेने क्सिअव् जुन्ग्, सेकिएन्तव् जुन्ग् फोने खलम् न ने जुन्ग् खोबोर्क लगुन हैअ, अर् खोबोर्क मित्क्सिन हैअ, जेम् माबरेइदुन्ग, अबै अबु, अबै अबु मन, मदै मन, द बेब इतिन जुन्ग् जुदि जुन्ग् सिति लिर्न थन्ग् ब, बे सिति को द पोस्त होन इलग द पोस्त लगुन थन्ग् ने, बेरत्कबु प्रोसेस् लै, द जुन्ग् बिदिन, द तेक्नोल्जि नि बगै, तेक्नोल्जि नि <hesitation> बगै जुन्ग् मित्क्सिन मन जय्, सेकिएन्तव् न जुन्ग् खोबोर्क मन्दुकु, सुकुनि, बत्रगु, रैलेइन हैअ, द विदेओ चल्ल् नि सिस्तेम् पैदेबे, विदेओ चल्ल् खलम् न ने, बे जुन्ग् फचे तो फचे नुलैन हैअ, मुखन्कु नुलैन हैअ, जय् जुन्ग् माबरेइदुन्ग, दुकुअ दुन्ग, नसुकुअ दुन्ग, माबरेइद् बेक्सनुन हैअ। थन्क् योउ फोर् वत्छिन्ग्।